إيه طبعا يعني كل شخص لازم يكون عنده حرية إختيار بلده يعني اللي يعيش فيه لأن هذا هذا يتعلق بمستقبله الفرص المتاحة له في التعلم والعمل والبيئة اللي يقدر يعيش فيها بشكل مريح يعني كل واحد لازم يختار البلد اللي اللي يبغى يعيش فيها ما تنفرض عليه لأن هذي حرية شخصية.